इटली की संस्कृति बहुत विविध और समृद्ध छायख कू एतिहास रोमन साम्राज्य सी जुड्यु छ, जेन कला और विज्ञान मा भूत योगदान दीनी। यख प्रशीष कलाकर जन कि मैकलेंजेलो और लियोनार्दो दा विंची भूत प्रशिध छन। यख कू खानु जान की पास्ता, तिरामुसु, सेड्डी दुनिया मा प्रसीद छा। त्योहारु माजी यख का कार्निवाल और संस्कृति आयोज्ज न बड़ा धुमधाम सी मनोदा छा। इटली कू फेशान भी सेडा देस मा बहुत प्रसीद छा।